في المكان اللى أنا بشتغل فيه في حوالى بس أربع نوافذ، هالنوافذ بتساعد على دخول الضوء طبيعى صح بتدى جو مريح للعمل بس مو ذاك التهوية الزود، وأشوف أن وجود النوافذ مهم جدا لأنه يساعد في تحسين المزاج والتركيز <hesitation> بشكل أكبر خلال اليوم والحصول على راحة أكثر في العمل.